Fizahavagna daty na fe-potoagno farany azo ihignanana ananjy no tegna mety. Mba tsy hiteraka olagna zagny igny fa araka ny hoe efa lany daty ilay voatabia amin'ny boaty dia manjary lasa tsy afaka hohagnina koa satria mety efa hankarary izy amin'izay fotoagna izay.